Eey, wellitaare haala ene foti jogaade to haaɗi. Wonaa ko neɗɗo wela fof foti haalde. Tawi ko kaalata ko ena fusa renndo, ene tooña woɓɓe, ene adda balawu, ɗum noon neɗɗo fotaani haalde kaɗoon haala. Neɗɗo- fo- ƴe- wellitaare mum haala fotaani addandema bonnude nguurdam woɓɓe.